Metal music kan tìkhean tìlaa tìnaa. Ani lofaak. <hesitation> Metal music hii music jendraa tam taksìngaa pahat. Ani yaa. A ngay kaduulau tani tsuan. <hesitation> Metal music hii a beng tsengin ngay tlaakashom. Léi tìnaa. <hesitation> Ko laa yaa han plei mei mei. Tepoh hii a tìlau e meamanei. Metal music hii a rau thapin. A ppaa e emaa. <hesitation> Min azongin a ngay nalau tsuyin. Ani. Metal music kan e tlaakaw. <hesitation> Tetsu. <hesitation> Metallica te. <hesitation> Led Zeppelin te. <hesitation> Iron Maiden te. Megadeth te hii a nitlaang puya. <hesitation> Hei an laa te hii. <hesitation> Jim Carlton tehin kan ngay tlaa a. <hesitation> Min topurin. Min tihap. Ta em emaa. <hesitation> Ka lo pui le tsyin. Ani. <hesitation>